Ny fomba fanamboarako sakafo tsy misy hena nefa voalanjalanjako ny zavatra ilaina ara-sakafo aminanjy an, de mihinana, miezaka mihinana atody zaho, miezaka mihinana atody maromaro, miezaka mihinana raha vita amin'ny ronono am'zegny mba hoe mitovy amle raha azoko avy amin'ny hena ny raha azoko aminanjy.